Dum wiya raaci to ɗum inni raaca kam ko warantam to ɓernde kañnju woni waawugo tagu ko kuujji kuujeji kaɓirɗi mawɗi bana misaise e roket e kuujeji luttuɗi ɗi taadiiɓe naftirta